<hesitation> ñamajan ta ña kana ngu ña fá ñajan polvo jan tá pues nroñá ña. ajan ho ñajan ña nro nguan nro dama ña hu u un. fajan, ña nrodama ján, ta nama kuan mana kuan kannei yó ta uu no'a vá nro ta hu u un. nra ni tennro a nra ni takueo ta nama ján ta naketo nó ni ten nro a noni. nunguan ni nro mio tá jan ta nama kuan jan na kixao hu u un. nroa tá hu u u. ña jan ta tatón ña tata tan nguan chí, hu. naketa nó ho o on. no ni ten'nre a no, no ni ta kue jan nama kuan ján.